Zaho io rô magnana eritreritry handeha amin'ny toerana nano- hazonao nofy igny e. Handeha hialaka rivotra hely akany. Izay no ivolagniko aminà se nà mbô handeha.